<noise> Noy soobajo am? Noy haala kuugal? Noy bone e dabbito kuugal? A waada ko a waadata fa ta a baara hoore ma useni. Ta-ta vi se irin kuugal je ceede manga, ko hebi pat a waada. To njanngirde on waada, to kasuwanci on waada, ko a hebi pat a waada useni. To a njoodi banni wallahi se numtu, numtu baarete, useni ko a hebi pat a waada.